كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة داخل كتاب قديم في مكتبة القصر، الخريطة كانت تشير إلى مكان مخفي في أعماق الغابة، يقال إنه يحتوي على كنز سحري يمنح صاحبه القدرة على تحقيق أي أمنية، الأميرة بدافع الفضول والشجاعة، قررت الإنطلاق في رحلة مليئة بالمغامرات تواجه فيها مخلوقات <hesitation> غريبة وتختبر حكمتها، وشجاعتها.